Onré nanda nayinguo onré kuendute ñaña ndaxhinguo, ochi ndavaro ndo'o chan chún iñanro ya'a nachuchi kayinro ya'á huajillo ho chindakero yañun, uñe'e ndakenro la'a este la'a ajo ndakenro la'a cebolla ndakenru ñuu ndakenro oregano, ndakenro clavo pimienta chikenro chikuru nuu molino ono licuadora chikonro chin nanditaja chikoro taka ini yakunexu chi nuyini kuni chiko'o nró chi nuyeni chón on, ñon chunchi tavaru nikaka tavaru juño chuunchi nuu yee chitavanru chó koño yunchi, ndakenro cha'a ndita ninchi najenró milino chí ndiñuñe na'a naruu ñuñe ndantanrá ñonre chikutu kutu cha chindakeru ñuñe chí kuñonro kuñonro este chijuan kua koño chun, ho onré ho onré este ñenru cumpleaño takadi chi luchi takadi, ñañayinguu niñeño ndavaru nuni ndoxhio chin ndikan kanro ta'a kuu xhidijunero nanchiko chi ndajini nondaku. Xhinuyenan kuchi nduchi nakui ñatuu ho nindutu nan chindutu, techi ndajenro ndachi lata chindakeru ndute onre vekuu ndandu ndute xhinui chindakenru, nuni kutu meni o'on iño onre kuti nuni chindaru nunen doyo'o chi veki choche, ndakenru ndakenru chún lakeru la'a ñoo ndakenru lia oregano ndakenro la'a ajo cebolla, chindavanru nini ndoyo noyen meni cho'o nune chí, ndajeru chuni chi onre nii noyeni chuncho chindava'a kuduu chun chindakeru ndakan nada fritonru chi nochi njuniru kandaro nuni ndoyo'o tukuxhi onunindoyo kue, chino xhekuniru ndavaru nunidoyo kuechi kandillo ya'á huajillo ya'a arbolito chikadi nruchi noyeve nichochi nadava'a fritunru nguenu nakuchuchi, nokutu xhini kunero chiye ndakero la'a la este lechuga ho lakero ndakero la'a este cool chindakenro chi uun pedazo limón chibaju nayeinune naiyo nakenro.